Ilma kahitsusõlda elläq? No ma usu, et peris ilma tooldaq nigu kah ei saaq. Midägi iks kahitsõt, midä sa eloh olõt tennüq. Kuiki mineq sa tiiäq, nii pall'o ku inemiisi, nii pall'o esiqsugutsit ellõ.